Labda aina sa kelele sekuniinga tabu ye chio labda majirani vafungua rediyo kwa sauti kubwa, kwetre makelele engi yetusumbua chio.